Opaeteko tembiu reta ombou yandeve tumpa, mopetɨ yerovia arañavo ñanoiva, mbaetɨ ñaroɨro vaera, erei yaikuaa yave tembiu ngara yau, yaikuaa kiraiko oyeapova ngara yau, yaesa yave kia jou, jayave yautavi, erei tembiu ngara ñaroɨro kuako ikaviavi